Oke, masalah kehidupan lah yang- yang ulun dapati lah. Menurut ulun misalnya kita ni baik aja urangnya lah kada menggangu ke urang, santai, kita tu sama- sama mehargai aja kaytu nah. Kada kada jadi masalah. Mun ulun nih yang penting kada menggangu ke urang, munnya masalah ibadah tu lah ulun kada meapa lah. Itu sorangan- sorangan lah ibaratnya. Orang handak kayapa kah ibadahnya, kan urusan inya lawan tuhan kaytu nah. Misalnya urusannya lawan ulun kan, urusan kemanusiaan kaytu. Ada yang urusan ketuhan, ada yang urusan kemanusiaan. Nah misalnya urusan ketuhan, ulun kada meurusi. Tapi misalnya urusan kemanusiaan ulun meurusi, soalnya ulun menjaga kaytu nah. Menjaga supaya sama- sama baik antar manusia. Nah misalnya yang ulun lihat wahini ni, amunnya hidup santai, kada- kada beulah masalah kada kayapa yu lah ibaratnya? Kita tu, amun ulun kan di sini pendatang jua nih. Sopan- sopan ai kadausah nang kisah apa kaytu kan. Rajin tu ada urang nang, ya ulun suah jua pang mendengar kisah di jogja ni banyak nang kerusuhan napa- napa segala macam.

Yang ada nang beulah hual apa- apa. Jadi ulun kada- kada umpatan nang masalah kakaytu tu lah. Jadi yang penting ulun tu baik lawan urang- urang di sekitar. Nah ammunnya ada urang nang kada baik lawan kita, dah ai. Daripada kita menambah masalah, baik kadapapa ai inya kada baik lawan kita. Kita, <hesitation> biasa ai kaytu nah. Kada usah kada usah telalu dipikiri, kada usah telalu ditanggapi. Sudah ai kaytu, biar <hesitation> inya kada baik lawan kita, kadapapa kaytu ja. Berarti kita kada pas bekawanan wan inya, berarti santai kita cari kawan nang lain. Amunnya ulun begawi, ya ngarannya manusia ni lah amunnya sudah pas umurnya harus begawi pang. Amunnya kada beapa- apa tuh aneh ai rasanya munnya lakian lah. Munnya binian kan masih ada digawi di rumah ya kalo? Membantui kuitan bini nih. Handak beapa, misalnya bemasakan napa- napa segala. Munnya lakian nih kada- kada begawi asa- asa kada nyaman di kitanya. Lainnya pandiran tetangga lain lah. Kaya yu lah? Kitanya kada betah kaytu nah kada beapa- apa. Apa nang digawi baya berabah, nonton tipi. Kada nyaman ya kalo baik begawi. Nyata- nyata betamu urang- urang nang hanyar. Jadi kita tu nambah kaytu nah pengetahuan hanyar napa pulang. Misalnya kena tedapat kawan hanya inya tahu tentang pns misalnya cpns. Kawa kita belajar tentang cpns lawan inya. Misalnya inya sudah tes. Nah habis tu kena ada pulang orang yang kawanan yang <hesitation> bejualan. Nah kawa kita belajar, oh kayapa cara orang bejualan nih? Jadi dasar bujur pang lebih banyak manpaatnya kita begawi daripada kita kada beapa- apa di rumah katyu nah. Nya ibaratnya misalnya banyu tu nah, banyu tu misalnya tetandak kadeda manpaatnya ya kalo? Nah misalnya inya bagarak tu, nah ada manpaatnya inya mengalir tuh. Kawa gasan urang minum, kawa urang gasan bebarasih, kawa gasan napa- napa kaytu nah. Nah kaytu mun- munnya ulun lah. Ya jadi, amunnya <hesitation> ulun kan dari kalimantan nih. Kenapa jadi ke jogja nih? Nah mun ulun ni, mencobai kayapa garang dunia di luar pulau. Soalnya di kalimantan tu, amun ulun semalam tuh masih stuck kaytu nah, ulunnya yang stuck. Amunnya kada- kada- kada keluar kayapa jadinya masa kayni- kayni aja kada dapat pengalaman hanyar. Umur masih anum jua kan, jua baluman balum bebini jua kaytu nah. Jadi gas ai dahulu kaluar, apa kena yang di dapat. Misal kena ada pengetahuan hanyar kawa dibawa ke kalimantan ya kalo? Nya modelnya tu mun menurut ulun, kalimantan tu ketinggalan sepuluh tahunan lah dari- dari jawa ni lah. Soalnya di sana tuh apa- apa tuh kada lengkap masih. Apa- apa misalnya jaringan kan, di sini sudah five g urang. <hesitation> ulun tekajud datang sini, melihat ke hape. Eh five g eh. Eh kenapa jar kawanan nang lain nih. Sudah lawas five g sini. Iya kah? Dari dua ribu berapa? Dua ribu dua- dua satu kah jar buhannya. Nah ulun nih di- di banjar, four g plus wara. Kada sampai nang ka five g. Iya kah? Sampai <hesitation> dari sampai <hesitation> wahini kah jar bubuhan orang kantor tadi menakuni. Iih smapai wahini masih four g ai di kalimantan tuh, di banjar. Padahal kota paling tuha tuh di banjarmasin ya kalo? Masih ai jaringannya kurang. Dihuluti orang, kada tahu ai wajar ai ngarannya surang urang kampung kada tahu napa- napa nih. Takajut nang kakaytu tuh. Napa- napa kah timbul, ya banyak lah ulun tekajut di sini nih. Ya ngarannya di, amun urang sini nyambatnya hutan pang lah. Hutan di kalimantan, dasar banyak hutan jua pang. Kada tapi, amun di sini kan padat kayni lo. Apa- apa ada penduduk, napa- napa mall banyak. Nah mall tu gin, di banjarmasin tu lah satu ja. Itu provinsi tu. Nah hanyar di banjar baru ada city mall. Nah amunnya di sini banyak banar lah, apa handak- handak mall tentang apa dulu. Banyak behamburan, ada pulang mall nang kada payu jua, banyak. Amun di sana sebuting, tu gin sudah sukur ada <laughs> sebuting tuh. Amun kadada sebuting itu kemana lagi orang handak refreshing? Ka- ka alam ai lagi amunnya handak betetukar kadada. Duta mall tu ai di banjar tu adanya sebuting. <hesitation> nah munnya, munnya ulun lihat pulang cara menyesuaiakan pulang. Kan budaya ulun beda jua nih di- di kalimantan lawan di jawa nih. Jadi ulun kayapa yu lah? Amunnya bahasa, amunnya lawan nang tuha- tuha tu kada usah kada usah bebahasa jawa gin ngalih kam, kada tapi kada tapi kawa kaytu nah bebahasa halus. Bahasa indonesia ulun. Misal tetamu lawan urang banjar, ma nyaman banar tuh. Lawas kita kada bepandiran kaytu nah bahasa banjar. Hari- hari bebahasa indonesia ja jua. Kena bahasa jawa, menyesuaiakan ai ya kalo lawan kawanan, urang mana kaytu. Misalnya kawan urang jawa, panderi jua bahasa jawa, misalnya kawan urang jambi, bahasa indonesia ai lagi. Misal urang luar lagi yang mana kada bisa kita bahasanya tu. Merasuk aja intinya pang menurut ulun, lah merasuk aja ke urang kayapa kah. Ngarannya perantauan nih, kada usah handak nang macam- macam banar. Santai aja. Mun ulun ni <hesitation> nyaman pang lah melihat urang- urang. Asal kita nyaman lawan urang kaytu nah.